أنا أختار أكون صقر، لأنه رمز الحرية والفخامة. الصقر عيونه قوية ويشوف بعيد، وهذا يخليني أشوف الحياة من منظور أوسع. الصقور تعرف تختار فريستها بدقة، وما تضيع وقتها، ودايم عندها هدف واضح. أحب فيه إنه يطير فوق الكل، بدون ما يتعب أو يخاف، يحس إنه حر فعلاً. ولو عشت يوم كصقر، بأطير فوق الجبال والبحار، وأشوف الدنيا من فوق، وأشعر إني فوق كل الهموم والمشاكل.